machine bhitegha inji daurowa ko washng machine gado valla himbe ha lotugo kare ittugo dutti ha kare beh yurnugo kare da wuri